जो बाल होन लाल कड़े पिले से तो शौंक होन कोसी का और कोसी के बचपन दी होन सो अलग बात होन। पर ज़्यादा तर एला लोग कलर रौन कोरी। की मेरे बाल बढ़िया चढ़ाई देखने कि मेरे बाल ऐसे चाहियी देखने पर सो जा कोलोर रहोन कोर्ये सा बालुंक भूत हानि पहुचाओन।